מ'קען דערמיט שפילן און האבן פאן, עס זענען פארהאן פארשידענע מינע געימס וואס קומען אויף קארטלעך, וואס אלע פון זיי האבן באזונדערע אינסטראקשנס ווי אזוי ס'ווערט באנוצט, מיט בילדער, מיט שעיפס.